Kunyi rwakwari nukukiri. kwari nuruyari kuvivuri nende kunyasaye gekenyekananga november mkivara ove mwegehizu ove nuvuti kuvandu nave mundu mhindira ove nuruyari koye ndioamaa uruyari rurwo ruzizanga vurahi vavora aih mwana wavuyu avenuruyari ruvellahi kukunyi rwakaviruka kwari avandu ruyari rwakwari avandu vuruyari sikwahenzaku avakuviti mmoni dave kwarange nuruyari motors mkere. umrangaza mama norora. msakuru umrangaza baba icho kijiranga norora ikivara nakeveye ikirahi nuzyi mmbwegehizu onyoranga izingavi kuvareke kari kivasakuru. Genyanga uva nuruyari ku mundu akuviti. Navuza nohenza emoni indamanu kumusakuru anoho kumukere si ovezaku nuruyari dave, anoho kari madiku gogo si gisunda hambiri hara da. Onyoranga wakaremerwa, wakatigara inyima. Monyora oveye nuvudaka vundi vudamanu kigira si wahula gavandu vakurundu dave. Genyekananga rwakove mukivara kove avegeizu kutie nyasaye, nikumanya ndi nyasaye iye uhananga uvuramu na nuveye nindi uvutii kuvandu kuri avenava, ovezanga numurembe, uveza numurembe kari amadiku gogo onyoranga gisundi kigira umundu avora nyasaye akugasize, nyasaye akomede madiku, monyora madiku gogo gisundi gave vurahi. Ku kuve mukivara genya kwegehize, kwegehize kuvanene na vadi. Navuza notegehiza, onyoranga madiku gogo nigaveye madi, kigira umundu akuzuhanga nakusuha navora o mwana wa vuyu oyo kari numwana mba, ave nuruyari dave, ave nuruyari mba monyora madiku gogo gakageha mukivara. Genyanga nikove mkivara, naruri wenya kamenya ore mwehizu kandi ove mtii nuhula mundu nakovola ikindu onyora wegehizi umteve kabisa nyarakorandi onyorangaizingavi zingari zitura mmbandu nende mmbasakuru nende mmbakere, onyora zingavi ziakakugwira wakaraza umundu mrahi, ove mkivara umundu navora umwana wavuyura a enuruyari ilahi kabisa gekenyekana kore mriegehiza komenye nuvitulu, komenye nuruyari rovellayi mwidara, mwidara noveye numwana genyekana aveumwana mtumwa avemwana mtumwa, kari mkere namtuma anyaguri zimburu navura kari vakarunu kari navavola eeh ndumimiraku kindu fulani onyora akovala ombe zisendi kunangwa kutumkiri navuguza mukagenya vayai kundi umwanuyu anyara kunyorandi zingari zituranaga natumikiyi umundu kuri mkere nutumikryi umundu umsakuru. Kunyora izingavi zikuronda. Kari nudiraku. kunyora uve ni izingavi. Kari nuzia kwenya igasi. Unyoranga igasina kandi uhambana na vandu vene vara. Unyora mwamenya vurai. Kari siuvezaku ni kivi dave. Umenya ni mirembe. umenya nu vugasu. Uvugasu vuwenivo vukurondanga. Kari ru zizanga ureta mukari. unyoranga umenya ni mirembe na vana vovo munyumba yoyo chigira wahula uvuti vuveye na vandu. Chigira watia avandu vahindira avaveye vanene kuive. Navuzwa nu uva mundu wukuhenza vandu vakuviti mumoni. uveza nu luyali mba. uvezanga mundu wukuononya luyali. Kari mwidara vavora mwana wa vuyu oyo mba. Ave ni kivi. Kari nu mbola ndio sia hulla. Mwana ung'weza marua sahulla rikuva dah. Nung'weza marua uhulla rikuva dave. Genyekana uve mwigehizu. uve muti ku jehova nyasaye. Nyasaye arakumeda zingavi. Nyasaye arakumeda mihiga. gunyara menyera mkivara Mwitiru mwitiru kuvandu. kajira ovezanga nuwenyanga zingavi kuvandu vaveee. vave avahindira navuza nohenza avandu vakuviti mmoni. navuza ovezaku nizingavi dave. saindi umundu akusuhana avora oh gwana gwavuyigwo mba. yigwo dave. yigwo nugwana uguvi nogovola onyora gokohenza mmoni navuza nohenza avandu vakuti mmoni dave. genyekananga ove mtii nanuvuguu rivugana ove mtii kurivugana kandi avimili vovo vara vaveho na pasta. veyo mwirwazi, genyekananga kuvo uruyari nuhani kuvoo kandi uruyari onyoranga irivugana lla ryayiguta. ryayiguta vurahi ryadira. ryamenya vurahi. muhula avora iraganisa rya vuyu ive iganisa indahi kijira avandumu vaveye nuvwitulu vaveye nuvuhambani vahambaniranga kukindu kirara navuza vahambanira kuyahova nyasaye. nuhambanii kuyahova nyasaye mmbezanga numrembe kijira uyu atara yahova nyasaye nauyu kandi atara yahova nyasaye onyora mwamenya numrembe. mkivara genya ove umwegehizu nindio gave.